Itunza m- mboga mboga za mara zitaharibika ni ye mkandamo kwa aslambishi kwa sambia kume sambia safi kwa harweka sika muomave kwaeka kichombo safi kuliani mfuko wafu aigwere shandi uzisamlifu waikavo simoma kudi zamka kabzasa simaatavo mwaka kabsa ule turia dokomdoko ata mari kazeshoka sha mwaimde bweema kaama rikava kandela kaanika voshi kulia hata mamakwa kaanika kaeka hombo safi nakavumua wawaribika vo murwa umbetike